بصراحة انا ما يعني عادي حتى لو ضوضاء اذا كنتو تعبان كلش انام ما عندي اي مشكلة حتى لو ضوضاء قوي او شي مزعج يضوجني بس ما اهمني هذا الشي يعني ما دام انا تعبان اطيق انام باي ظروف الكانت بس مرات من يحكون معاي ما احب انام ابد.